Ɗum aade ɗun ɓuri mi yiɗde kañum e janngude e ñewde widooji. ko ɓuri hewde kaa fuu so mi wanaa so mi walaa golle goɗɗo fuu ɗum kewmi wadde. <hesitation> kulle jewtinirɗe ɓernde am. <hesitation> Ɗun woni jonkaa kulle ɗe kiisii mi ɗee ƴaɓɓaade.